شوف كي التيشرت هذا سهل جداً، أول شئ تأكد إن المكواة نظيفة وخالية من أي بجع، بعدين ثبت درجة الحرارة المناسبة لنوع الجماش حج التيشرت، بعدين خد التيشرت وافرده على لوح الكي، بعدين مرر المكواة عليه بحركات بطيئة ومتساوية، طبعاً أكيد بتركز على الأماكن الفيها تجاعيد زي ال <hesitation> الياجة والأكمام.